Iyanu iyanma ama wi ama weiduma, weidu ma un duo, eye atiho laku iya au weidu mama ama widu kalo alo au lelalu te ma iyaye iyau, iyau saedu iya suno. iya momare iya titiho iya iye. iya iye romo, iya pika ee iyaro iyaro iyarowo iya udido ma iya nolo laute ma iye iyaiye iyai <hesitation> iya usaenu ma. iya usaenu ma lakue iya iye lolo iya luma. luma piseme iyan mama yeeiya aku suka uaema cuma iya titiho laku iaromo iyan mama ya aku suka wuaima cuma ya titiho laku iaromo ma iyan mama aku suka hu ayema karna ina isi ina aduse isni ina aku saka lu aya jadi biar loha teke lakou irasa mateke lako auwae aku suka una ke rikitia iyanu iyan dua imama iya titoho laku iyae romoma ia aduse iromo biar lohana mati kei rasa ai jadi aku suka cuma ya iyau kusuka ya ma tapi lain di mama aku idimani ika aku ingine bara kuae kalu tae. tae siue tapi kali iya titiho laku roumu imama kusuka ya.